A' tulakal makoo' kub'el utz'o'kol ub'eloo' <hesitation> tuyojeloo' b'a'ax tan umentik ti- ti jo'mij o tz'o'k kub'el <hesitation> ti a' winik ti a'-a' tulakal makoo' yan ti otoch ti a' winik ti a' ixch'up <hesitation> man man je'lo' kub'el umanes taanil tulakal b'a'ax ub'el uka'aj umeyajil.